Eh! Raha bevata tokoa moa zany ty fandraisa anjara, fandrambesa anjara <hesitation> ty olo iaby iaby zany amy fiarahamonin'eo. Satria tsy miraviravy tana iha lafa mandray anjara. Lafa misy raha atao, mba miaraky manao iaby iaby iaby, samby manao zay hoafany. Fa laha vo tsy manao hoizay, lasa olo tsy misy ilan'azy zany olo tsy misy dikany.